איך באהאלט מיך און איך מאך זיכער אז קיינער ווייסט נישט אז איך האב סופערפאוערס און איך לאז אלעס גיין וואו אזוי ס׳קומט פון א רגע פאר איך מיין אז די רגע פאר איך מיין שוין אז זיי גייען צושטערן די גאנצע וועלט נעם איך שנעל ארויס מיינע סופערפאוערס און איך כאפ זיי ביי סופרייז, און אזוי סעי- סעיוו איך די וועלט.